Ɗum luppu tan non; luppu tintorogal jooni kañum ana yiya kulle goɗɗuɗe e luggiɗiɗɗe. Sabi yitere jiile muuɗun ana fanɗi e kulle yogaaji. Ɗun duu woni nafaa ɗun.